To a wogga yi'e ma se a waada kiri woggogu yi'e haa ɗou burusi-burusi ma se a wogga yi'e ma to a timmini woggogo yi'e ma se a loota hunnduku ma pat be ndiyam. To a timmini lootugo hunnduku ma se a loota burusi may ha be ndiyam to-to a timmini bo se a resa burusi may ha pellel resna no a resata burusi may